Nebam tigaje, bulamga, ɗi diɗɗi ni non. Nebam tigaje ley ndefujiɗi bulamga dum e ndefuji kanium e safare. <hesitation> ɗiin nebameeji ɗiɗi, kañum en ɓuri lollude nokku amin ga kay.